E toetra sara anagnan'e kangoroa da izy moa zany <hesitation> managna an'igny paosiny igny gname trokiny, da amigny gnagniseny e zanany, da izy koa raha mandeha miavotravotry fa tsy mandady akô gnanin'e biby lava io.